Samy tiako daholo angamba izy roa satria mandeha fiara fitateram-bahoaka aho izao a, mba hoe tiako ilay hoe mifampikasoka amin'ny olona, mifanerasera amin'ny olona hafa, mahita ny zava-misy any anatin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny, fa tiako koa ny fitaterana manokana hoe mandeha amin'ny fiarako manokana izany satria misy fotoana aho mba hoe mba hoe tiako hisy intimité kokoa a, afaka manao izay tiako kokoa aho ao anatin'ilay fiarako manokana dia samy tsara, samy tiako daholo